Eme one mai akun te ngance lelo gerak te can ga ute taa eme one beo gamin ga misalnya saung woogor, saung tete poli hitu labu, labu hoo laku danong sering hang laing koe sampe te hoon pande tau gerak mata eme te suan ga hang ute wortel wortel hoo danong sering kole hang laing koe pande le met timi hoo ga toe danga hangn ga pengaru jadi hanang kos mungkin eme kut linur nganceng hang kolen ute wortel ho agu ite taa situ misalnya bo ga labu poli hitu a sang ndeng oli hitu ga saung tete agu saung saung taa iwo cebana iow ce alami <hesitation> agu pande enak kuat pengelihatan eme le jaong data tuua harus doo- doo hang saung taa situ.